<noise> Naho <noise> tegna <noise> mahay <noise> mifaly <noise> am ty <noise> anagnategna <noise> <noise> le <noise> sambats <noise> avao <noise> tegna <noise> zay <noise> tsy mijale. <noise>